شوف أنا أدري انك تحب تتكلم بس أنا أعتذر منك، وأباك تعذرني لأني محتاجة اركز عالمشروع اللي في يدي، بعدين ممكن نتكلم بعدين، وكمان أبا انبهك على شي وأنت تتكلم من شوية كان صوتك مرة عالي، وانا ما اعرف اركز في الصوت العالي، فممكن بس توطي صوتك شوية، فلاني انا محتاجة اخلص الشغل، فلو تقدر تخلي اي كلام تحب نتكلم واي نقاش نأجله لبعدين انا حكون شاكرة.